Ty fomba famboarako hany tsy misy hena nefa voalanjalanja sady misy ze raha ilà amy karaza hany iaby iaby io: mangalaky avao zaho pondetera miaraky amy karoty, miaraky amy poirot. Ketrehiko asiako sira, asiako menaky, asiako tamatesy miaraky amy tongolo, da ao zay.